اليابانية على خاطر انا نتعلم اليابانية باش نفهم الثقافة اليابانية والاختراعات اليابانية وفي نفس الوجت نفهم الانمي بدون ترجمة يعني نتفرج عالانمي بدون ترجمة هادي حاجة مميزة يعني ما نجعدش نشوف الترجمة نقطة والا لا نفهمها كي طول بدون اي مقدمات مترجمة او اي شيء هذا.